إذا كان عند الخيار أفضل أروح للمستقبل مائتين عام السبب إني أحب أكتشف التطورات العلمية الجديدة اللي بتصير لأن العلم دائما في تتطورأما إذا رحت للوراء يكون فيه تحديات وصعوبات مثل قله المعلومات أو عدم وجود التكنولوجيا اللي نحن متعودين عليها اليوم